So tawi aɗa yiɗi jokkondirde ordinateer kañum e masiŋ jaltinoowo ɗerewol, a hoccan ɓoggol, cukkaa ngol e ordinateer he. Ni woni bannge oyto, cukka ɗum e masiŋ jaltinoowo ɗerewol o. Ni woni ƴeewa <hesitation> appilikasoŋ (loojisel) o, ceŋaa mo e nder ordinateer o mbele ɗi mbaɗta haaldude.